Faa asa gaykaaje luggiɗiɗɗe walla jaajuɗe, mawɗe duu. Ko tawetee jooni kaa so junngo waawaa asude. Sabi won ngaykaaji yogaaji ana ton ana hasindinaa e hono ɗiinɗoon masiŋaaji. Nden non ɗun moƴƴiniraa, ɗun faandoraa.